<noise> Sua, ŋá mò ya sua ŋáa kɔlɛɛi feerɛ. Dɔnɔ káa a taa sua, dɔnɔ kɔ̂ɔ a lɔɔ sua. Kwa taa sua- kwa lɔɔ sua kúfe lɔɔi. So ḿva pɔ̂ri kɛ̂i nyɛ̃ɛ ŋ̀wɛli káa ma, dí wɛ́li a pɔ̂ri kɛ̂i ma tɔ̃yâ mà. Kɛ́ɛ ŋá máŋ kɛ́ moi ya nyɛ̃ɛ ya dí wɛ́ri káa ma, tãi da ḿve tɔ̃yâ môi ya. Kpɛ́ni fêi dí wɛ́li káa ḿa zu kulâi ɓa, mii sɛŋ a kɛ̀ ńyêei ŋá dí kɔ́ri ŋá dɛ̀ɛ dípɔ. Zuai nɔ́ ŋá ŋwɛli ní tâai ǹya ɓa lé, ǹya ɓaa nyàle. Nyàle da ɣîla, kpɛ́ni fêei nyàle è núu wɛ́li ní. À kɛ̀ nyàle káa íyêei, ya kɛ̀ kwaa da ma a pâ é tɔ́ɔ í kɔlɛ kpaa máŋ gɛ́ tinaŋ a ya, Wɛli kɛ maa ká tí a kɛ̀ nɛ̀i. Gɛ̀ ní ɣîla ǹyaŋ, a kɛ̀ ɣîla káa íyêei, è núu wɛli ní kpɛ́ni fêei, ya kula kwaa da ma ya kɛ̀ pâi, gɛ́ í nɛ̀nɛ ɓó. Tãi da fulɔi ɣîla a núu kpáaŋ tee. ɣîla káa a sua lɛ́lɛɛ da fɛnɛ sɛŋ lɛ́lɛɛ. Gáa tâai dûa pere lɛ́lɛɛ ŋɔ́nɔ. Kɛ́ɛ dí tua pere kélee fé lɛ́lɛ ní. Kɛ́ɛ ŋá ɣîla wɛli ní kpɛ́ni fêi, a núu kula kpáaŋ su. <noise> Ya kɛ̀ kwaa da ma ɣîla kɔ̂ɔ íyêei, gáa- a kɛ́ ímaa kɔ̃ɔi. Ya kɛ̀ kwaa da ma ɣîla kɔ̂ɔ íyêei, a í kula kɔ̂i. So m̀ɛnii ŋá ɣîla wɛli ní lai dɔnɔ- <hesitation> ǹya ká tí ŋa. À kɛ̀ a nyàle ŋwɔ̂i, ŋɔ wɛ̀li kɛ́ maai lɛ́lɛɛi, ǹya ɓa a pâ gɛ́ tinaŋ a ya. Kɛ́ɛ zua ŋai díkaa ǹɔɔi sui, ŋá máŋ kɛ́ ya ŋá dí wɛli ní kpaa máŋ ḿve dí wɛli ní, <hesitation> a pâi tɔ̃yâ tãi da tɔ̃yâ féi. Kɛ́ɛ daa tulɛ ŋai ŋá dí wɛli níi, dɔnɔ ɓa ɣîla da nyàle. Kpɛ́ni fêi kwa <hesitation> kwaa ɣîla ŋɔ m̀ɛni pɔlɔi dámaa mɛni, gɛ́ tia da kɛ́ kú ŋ́ɛi gɛ́ nûa kula kpáaŋ su.